Nɛresaala vom pakɛ mɛ paa. Fu wa bisera duneya wa za'a waabi ti Naayinɛ ma'alɛ la, nɛresaala vom n tari tibesum gana zaa. Fu wa bisera Naayinɛ ma'alɛ la nɛreba la dusi basɛ duneya wa zuo, gee dusi la ka tari paŋa wuu nɛresaala. N magesɛ wuu, Yinɛ daa san ma'alɛ ni nɛresaala basɛ gee ma'alɛ ni dusi basɛ ani n wa bisera dusi wa. Nɛresaala n biseri dusi, bo'ora ba dia, so fu wa kɔ'ɔm bisera Naayinɛ n ma'alɛ sɛla woo duneya wa la, nɛresaala vom n gani za'a. Beni zuo, nɛresaala n voi la zuo ti nɛresaala bisera dusi wa gee gu'ura ba ti ba da kan bɔrege. Bala la, nɛresaala vom tari tibesum mɛ paa.